أجمل زهرا ممكن تقول زهرة الصبار، كانت عندنا في البيت ،اول مره شفتها ما في البيت ،لكن اظن في واحد من معارض الزهور في الحديقه النباتيه في الخرطوم